मीठैयाँ हाटु पसन्द मा निज्या। किशांग हर त्योहारो शोंग मीठा जाज्या। डू चिये कु ऊम्स्की ता होदो ही मिठाई मोनाओ ब्तो कि हाटंग किमो चयी कु ऊम्स्की बनेच्या, सन्ताओ शोंग क्य बनच्या किशानु हल्वा, सूजी उ निज्या, गाज्जरू निज्या आइ आटा उ निज्या। हुडु बाद खेरेऊ नीठैयां निज्या बर्फी, काजू कतली, मिल्क केक, नारियल बर्फी, चॉकलेट बर्फी, रसगुला निज्या, बंगाली रसगुला, गुलाब जामुन, आइ कला कंद, बासुंदी, जलेबी, इमरती, मलाई, पेड़ा, सोन पपड़ी, ह्जेस्के मसूर पक, खा जा, सन्देश, उपमम पाये सोम, गुजिया, ठंडाई, सेवैयाँ, ह्जेस्के खीर ह्जेस्के मुलुक मिठैयां निज्या।